E kookal ngaad hudu suqlani jontani kookal onjhe hala tim utongu saare ham yone ham yawlato. E kosey na tayen veh miha bha mi tim miti na mambo. Tu veh mi tim miti ni mai ham yawdi nae misi uti beha ham misi uti beha billa.